غاح أفضل اكون بالجزيرة مع عدوي اللدود ، لان ماكو انسان آخر ،حتى لو كان عدو فأكيد غاح نتساعد انو نبقى على قيد الحياة ، ويجوز هاي فرصة النا ثنينا حتى نتقرب من بعض وننسى الخلاف البينا ونتصالح ، ونتعاون حتى نطلع من هاي الازمي.